Shimpiree akas birri gagar bekay, ak ishinii wari daatun akishinii kukulliftu wot akan, ak dibi jirrray, shimpire gugurda jirra chachareko jirra, shimpire ta koolan koolan mukir teetit jirra, tadibin lafum ishiti, tadibit jirra ta kool ishian gargar rangi isian gargarah, tadibin didiimtua tadibin guralea tadibin adaadia, tadibini bissan gar karibu bissani karibu bissani fa ishiti, tadibin gar laff gogeetia fa ishit.